Nne ako nogu wot member, apo nkomau wot kuge apoo tee woka tee ama ekenua basing etokui, apo work ama ekenua temtemu. Egu iko woka ikonogu nka wot kuge one, one community oo kuge, nkoma people kaikai gotopogiguine, akonogu aike apoo akoo taa iko nogu woka ropa rekuasi. Ako taa aike mau akonogu challenge ama ekenua unuguine mai tee aike mokinas tee ama ekenua mama koipokaine. Tee nkorato ako nkoma wot oke eight pla clan kugee teumoi. Wot ako laguai ward taa akonogu nkoma. Loikene ogo mautou kuu etogi guine tee kaikai tee pogiguogo tata iko itekene taa touno runrugetagui. Tee noke kene runnigotagu tee nokekene toi nagai mo toi tege bikhet etai, iko bikhet iko nkomau community kuge an apakaguine ropa ako loipui, ropa akoo loipui taa an apa kaguine, loi paro oi pipigurugui, egu iko loipamo pipiguruguine, tee mmo maigim tee, tee koro noke tege koro moi noke ikonogu last year gere tee akonogu loipamo taa uruu paigu toi pipigurui knife nkoo toi pipigurui egu iagere toum iaa entano iagere moi twenty twenty four gere iko nkommau community kuge aposi ikoo kauragai pum. Iko enatano ee aike mauropa toitopagui. iko tegere koro past years ee koro aike tee touno nokaike tontoka guine. Ikoo skul nko aike aike pakeego properties taa toi kirogakakai community oo kuge aposi ama ogo ama mani. Maumani poru mono egu ropa aike ekopiro government sait gere nne akogere wot member run nugui ee aike apogigui tee nno tai noro touno ama kan kaga togum aike tepogiguine touno ama runnege tugui eenagai ee meeting papiroge tee aike ikonogu avoiding etogiguine aike miginopo giguinee nagai igilai government gilia meetins etogino kero miroo ako meeting paparokokui. Nagai mautou nokerei toi ama kagatom oo nagai ekoro ama kuageitu, ikonogu kopiro ama mim kaiee mm nagai twenty toi ntugasi nkogai toi meeting erogim. Tee nkoma challenge iko intoko inko kopimo aike work uru erotomaigu egu mino an apakoku, iko nogu aike touno ama no kaike ton tokoi magui nkoma mokinasi temtemuguine, temumo egu apokuine ee aike ee into akonogu aike maigim ama mokinasi paigu. Nnege nkoraito akou nkoma wot kuge ee kopiro intokoo ee loi ama mugum teumoi nese apokuine akonogu aike nege touno rarakokui oiro apo ako amo taa worka touno ropa rekuasi ako wot member taa ikonogu loo leader taa mau ugusie ee mokinas mama kegui egu mau apokui mokinas mama kokuine tee ligoma stepping stone tono nokaike nee taa kopiro nomoromo taa toi tege mimo noke erosio egu tee aike pake apagoroguogo toi tata tee ikonogu oke ee muruu nkegere taim ee kopiroo tamu tounoke limoi ogo taa rukoro paigan koo ouga siga ungaa apogigui toi minomem touno minomaigu ogoo taata tanko rukoro paigu toi an agai gome mimo tee mim rogakoi pogigu tegee disaster ikoo tamu om opamguo tono apogino nne tee oiropogi Nne iko aike tepogigu ogo touno runrugeta petegu ekuom. Taa apokui mma ako nne leader lenlesi aigou mokinasi oo kugego maigou korogo in inouro pogim tata tege touno tege touno lunruginomaguo ogo taa in inouropogi tee aike nnegere nke sait apagorohu toi koro supporting etoginoo tapuogino tee koro work koro piotopogim tako tapu tego service deliver papiro gego tata toi oo taa kaikai toi piotoposio tee office tata tai office toi meioo touno runruginomaguo toi aposi mako tata nkaa work promise etoi poginoi tee challenge mamakomo ogo tata mau pom porugu pagoi mugui.